നേലര്ത അദിത് ബര്കുന പ്രനുര്ഗു ഉദഹരനേ ഐന കോര്പനന പന്പുനന്ദ ഏര്ഥലേ മരിന പന്മുലേ। ഐക തിഅര ഏര്ഥലേ രദ ഥല തന്ഛന തോജുന്ദു। അന്ദൈക രദ ഥല ജൈന ബിലത സൈദു ഥല। ഇത്ത തന്ഛന തോജുന്ദു അഥി ഭുക ഛിഖേലി। പന്മുലേ ഛ്ഹിഖേലി ഏലിത്ഥൈതു ഇപുന ഏലിഅ സൈജിത। ഏലിഅ ഔ നോര്മലതു മന്ന ഥദിതു വന്ത ഇപുന്ദു। ഭുക നക്കരു നക്കരു ഐക കനലതു ഏരഹോലു। ഉന്ത പന്പേദ ഔ മന്ന ഥദിതു ഇപുന്ദു ഭുക। ഭുക പേര്ഗുദേ പേര്ഗുദേ ഔ ഏലിര് തന്ഛനേ। മന്ന സൈജിത ഇപുന്ദു। അവല നേലത ഥദിതു। വന്ത ഭില വന്തദു നേലത ഥദിതു ഇപുന്ദു।